Ireto avy ny karazana zava-maneno fantatro. Sodina, jejy voatavo, aponga, aponga be, piano, gitara, kabosy, <hesitation> harmonica, angorodao, ny lokanga, valiha, inona moa ilay… korintsana, anjomara, <hesitation> antsiva, farara.